ताश के पत्तों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और खेलों में उपयोग करो जातो हैं। पत्ते विभिन्न प्रकार के खेलों में काम आते हैं जैसे कार्ड गेम्स जुआ और रणनीति खेल मनोरंजन ताश के पत्ते मुख्य रूप से खेलों और गतिविधियों के ऊपर की लीनियां प्रयोग करी जाते हैं। यह परिवार दोस्तों या समूह के साथ समय बिताने के लिए एक मजेदार तरीका हो तो हैं। मन और मस्तिष्क की चतुराई बढ़ाना ताज के खेलों जैसे जमीन ताते पोकर आदि में खेलते समय सोचने की क्षमता, रणनीति व निर्णय लेने की क्षमता विकसित होते हैं। यह खेल मानसिक कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। सामाजिक संप्रभुता ताश के पत्ते सामाजिक गतिविधिया बनते हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, समय बिताते हैं और आपस में संवाद करते हैं।